Es un aparatu letrónicu en que meti la loza i con augua a pressión i xabón te la quea escamondeá.